די קענגערוס שטארקע פיס העלפט זיי צו איבערלעבן דורכן זיי געבן די מעגליכקייט צו טאנצן זייער ווייט און דאס איז זייער וויכטיג און אסטראליע ווייל דארטן דארן זיי שנעל קענען אוועקלויפן פון חיות וואס ווילן זיי אויפעסן.